لم أقم بكيّ تي شيرت من قبل. هل يمكنك توضيح الطريقة لي؟ أول شي، سخّن الكواية على درجة حرارة مناسبة للملابس بعدين، اقلب التي شيرت وحطه على سطح مستوٍي، مثل لوح الكيّ أو طاولة مغطاة عليها قطعة قماش اكوي الأجزاء الأكبر الظهر والأمام، ثم انتقل للكم والقبة إذا هنا- كان هناك تجاعيد صعبة، رش قليل من المية أو استخدم بخار الكواية